Për fe ën frappé ti pìe ël lait, la früta lon che völe, ën po 'd giasa <hesitation> t'la fiche ënt ün frullatore turna e faze giré fin ch'a ven 'na bela crema